मकड़ियाँ अपनी जाल बनाने में बहुत कला और कौशल दिखावे। वह अपनी जाल को शिकार पकड़े और अपनी बचाओं खातिर बनावत हैं। जाल मकड़ी पहले एक ऐसा स्थान खोज जाते हैं। जो शिकार के आप जाओगे रास्ते में हुए जाल बनावे खातिर ऐसी जगह ढूंढते। जो खुला हुए और जहां हवा में उड़ने वाली कीटन की। अधिकतर मकड़ी अपने पेट में स्थित खाद ग्रंथि से निकालते हैं। बहुत मजबूत और चिपचिपा होते पहले रेशम को एक आधार तैयार करते हैं। अक्सर दो ठोस बिंदुओं को जोड़कर बना जाते हैं। मकड़ी पहले अपने जाल को ढांचा तैयार करते हैं। इसके खराब जाल को केंद्र से बाहर की ओर पोषक जैसे धागे से बुनते हैं। यह धागे जाल को इतना मजबूत बनाए। मकड़ी अपने जाल को हर रोज सुधार करती हैं। दोबारा बुनते होवत है।